Kinnau man mai nzəm a wah rig whoi-whoi, ashe kinay a kurman sa abəg məd wuh mim kinau re mai nhwo ba jau mai rig ziu, yi ma yəg i zwam wah bu yei nbai vəg avhou, abajau mai huwun mai buu a bəg huwun mai bu kəm-kəm, kəm-kəm, abəg hwo swəg, kini nu man̄ mai, kunnau a bəg mad mai yei nzim nma rig sa rig nkwan bai, mbai gbah wui, mbai sa bijiu, nhuon shií, nhuwon zaí, nhuon ba dod-dod mhwo swəg bəjau mai yi ma yəg yi ya zwan nwa ba yei nwad jau, ngbah wui, nsa aburu nhwo yəg ri ashe buba nzəm, kinnau abəg ka mad mai yei nzəm a nsane mai ku rig hwon mai bu, bajau mai a bəg hwon re mai bu jenna zan mai bəg shan mai bəg zaa mai manene re kau yi re a bəg hwon mai bu manene ta re gau yorho nka zəm nrig hwon be nrig gab bəg nma kon bai. A jəg bai kwoni bəg zobe nəm nzəm a rig jəg bai kwoni bəg zobe nəm nkwon-kwon-kwoń ma bai nən rig nma yəg ye pan adain̄ mai nma bai yi gab re funishumen mpər woī-woi woi marene woi mpər a ma yinəm mpər nkah ma yi məng toh ama bai a bai nayəg ye hun wai luni, wai nai, kai nma bai abai keil a ma bai keid rig a bəd najau wu bajau wu ba wurwa ba wunno nma bai nəng yi yəg nma yəg wui a wong-wong sid yeo, a fəd-fəd sid yei a koh sid yei kəm-kəm, yin bīnu nhuon ishii gbam-gbam nhuon bu kəm-kəm-kəm ngab yo ma zwam bi yi zwam bi yi wah bu yei beh ma pəd rig yi bai ya kai ashe inda nzəm nrig sa ke kinau mari mai ri.